Laha ny fahaizako azy zao, ny magnampy ny kangourou hivelo <hesitation> any Australie agny zao, le tombokony iny misaoty igny. Ohatsy zao hoe misy mandoro regny zao ala amindreo agny regny i, fa agnatiny mi- milomay mandositsy amin’iny, misaoty mare. Izy koa misy an’le paosy amin’ny vatany eo regny, afaky ataony ao gn'agnakin’regny. Am’zay mba hoe mahamora ny transport i- andehanany.